<hesitation> Za izen̈y ten̈a tiako migaka ran̈o tsotra edy e etsotra ny tiako. Tsy dia tia raha misy gazy boasaon misy gazy lôtra izen̈y za fa raha tsotra fôtony izy io izen̈y mahafaky hetaheta fô kofa lera te higaka in̈y.